Lu tipu di mùsica prifiruta di mia va di lu rockky a la clàssica. Puru lu jazz mi piaci e ogni tantu macari lu pop. Chidda clàssica mi rilassa assai e stìmula la testa, mentri lu rockky generalmenti mi duna energìa o mi fa pinsari cu li testi ca cùntanu stori diversi. Pensu ca lu rockky è l’evoluzioni diretta di la mùsica clàssica. L'àutri gèneri li ascutu sulu secunnu lu me umuri o lu situ unni mi trovu.